So tawii mi yiɗi laawol mbodeji, ɗum ndiyam mi waɗi. Ko mboddeji ko jom mbelɗam, ko lesdi, ko mbaawi, ko yiɗɗo. Laawol mboddi waɗi kaɗow, ɗum ɗo mari maɓɓe majjuɓe. Yiɗɗo ndiyam so ko leydi Valentine, walla ɓulol so ko doggol, ko gurɗo. Ɗum wona laawol ndiyam, ndiyam ɓuri neɗɗo moƴƴo, kadi ɗum ummin e nder goonga e nder ɓuri.